जर्मनी मा जु ची मॉडरेट मौसम वोंदु अर वख जर्मनी ब्वोली जांदी जू हिटलर ची उ भी जर्मनी छो अर जर्मनी मा जु रोड छीन मकान ची भोत सुन्दर सुन्दर ल्वोक वो देखनते जांद।